Fʊʊwǝ la kɨtakǝ wǝǝ wɨ lóo toŋ lǝ la ŋ cɛɛlɩ. Vǝ́ a lah cɛɛlɩ wǝǝ, e lee kpii a mǝ kǝ ǝ fɨ tuwǝ ǝ sɨŋ lä wɛ rɨ kɨŋwɛɛkǝ gaamɛ a ya láa cɛɛlɩ wǝǝ guŋkuŋrǝ lɨŋ tɨ vii lä aŋwɛɛŋuŋyǝ Akaakǝ o wɨ ponu mɨ lǝ̈ o lóo koru ekpii agaŋpǝ fɨ a taa fʊʊwǝ we oturu ŋlë a ya láa cɛ mɨ ariɛyǝ rɨ lä wɛlɛŋrǝ.